Kõgõ inne kargas silmä ette üts sääne krobõlinõ, pruun, jämme kuusõtüvi. Ja sis muidoki kohv ja pipõrkoogiq ommaq kah pruuniq.